Ore munaso <hesitation> kumenas manuk mamiho manuk one to apa, to tuturuga, one to rakenan, one to rakenan, one to lulu'an one to apa, korengan te